Татар телендә китаплар укымыйм. Мин аңа әз генә вакыт булам. ТНВ'да карыйм. ТНВ сайтында укыйм. Ә-ә, ак барс турында. Менә шуларны инде. Әз генә бер... бер айга бер-ике тапкыр гына карыйм.

Мин Татарстанда күп җирләрдә бу- у- булганым юк. Һәм ме- менә юлдан трассада баргач, машинада бу ... кырларны, яшел кырларны җәен, кышын ак кырларны карап, минем миңа бик ошый алар. Әйе, тагын менә Биләрдә булган чакта. Андагы чишмә, андагы кырлар инде, күбрәк кырлар безнең Татарстанда. Ә-ә-ә таулар бездә юк. Юллар, кырлар, шәһәрләр, ну шәһәрләрдә бер матур әйберләр бар инде. Казан ... Казанда бик ремонтланды универсиадада ... универсиадага. Ә-ә Болгарда идем мин бер тапкыр. Һәмм белмим инде тагын нәрсә бар икән безнең Татарстанда.

"Гм, мин кәнфит белән чәй эчәм инде. Әзрәк кына бер, ә-әм, х-хм, камырдан ясалган пироглар алам кайбер вакыт. Ә-ә-әм, ""трехслойный пирог"" дип аталма, ""өч катлы"" пирог татарчасы аның, шунды яратам мин. Әйе, менә болар инде. Өчпочмак белән чәй эчәм, ә-ә, кәнфит белән чай ичем, варенье, песок саларма яратмый мин. Менә шулар инде."

Бәйрәмнәрдә манты пешерәбез, пилмән, өчпочмак, аш ... токмачлы аш бик яратабыз без. Ә-әм та- нәрсә? Бәлеш пешерәбез. Ә-ә-ә менә минем ә-әм м-м әнием пироглар пешерергә ярата иде. Минем м-м яратканым әнисе ... ә-әм ул кем әле казны пешерә. Менә шуларны, бик тәмле ашыйбыз инде.

Кипрга күчкәч, ә-ә сабантуйга сабантуйга бер тапкыр без бардык, быелны. Ә-ә-ә бик зур булмады ул сабантуй кеше күп булды ә-ә әзрәк кенә безнең культурабызны ә-ә-ә ә-ә танып ә-ә, хис алып менә шуннан барып кайттык инде. Үзебезнең дусларыбыз белән бардык та шунда. Алар татарлар да булмаса, сабантуйга бардылар. Ә-ә кечкә- кечерәк булган чакта Казанда бик күп сабантуйга бара инде мин, Петербургта яшәгәч, хәттта әллә нинди бер дә сабантуйга барганым юктыр. Белмим, чөнки машинабыз юкт- юк иде мее ... белмим нишләп бармадык икән. Әйе, менә. Сабантуйда нәрсә ошый? Кеше бар, ә-ә конкурслар, җырлар, менә болай бәйрәм итеп, кем әти белән, әни белән, сеңлем белән, икенче бертуганнарым килгәч, шулай сабантуйга барырга бәйрәм кебек, көн була инде ул. Нәрсәдер алабыз. Ә-әм ашаумы ул, уенчыклармы ул бала булганда. Менә шулар ошый.

Акыллы йорт турында ишеткәнем бар. Мин үземә куяр идем. Бик... ә-ә-ә аны куярга акчабыз күп кирәк булачак, дип уйлыйм мин. Шуңа күрә, әз генә, әз, әзрәк кенә мин әйберләр алдым. Ә-ә-ә, алар белән кулланмыйм инде. Бер лампочка алдым... интернеттан. Аңа кабыза- кабыза аласың, аңа сүндерә аласың. Төсләрне... ә-ә, төрле төсләрне куя аласың. Тагын нәрсә? Менә, м-м, температура, датчиклар карыйм инде. Менә кар- кая булса да киткәндә, шуны карый алам... интернеттан. Бөтенесе әйбәтме-юкмы? А-а, мин куярга телим, ә-ә, дөресенчә, әмма, хәзер без үзебезнең өебездә тормыйбыз. Шуңа күрә мин күп аңа акча салмыйм, үзебезнең өебез алгач, уйлармын, бәлки бернәрсә дә куярмын мин.

Бик күп сәяхәт итмим. Ә-әм, менә шулай, күз алдыма китерә микән... Бер кешеләр палаткаларын ала да, тауларга яки урманнарга... китерә алмыйм. Мин шундый сәяхәт фикерем юк. Болай гына без урманга, ә-ә, әти- әтием белән шанлы шуарга барабыз. Тауларга бер-ике тапкыр, ә-ә, җәяү генә йөрдек. Швейцариядә хәтерлим бер тапкыр, Төркиядә, Казакъстанда Алматыда, ә-ә, менә әзрек йөрдем инде, бик күп йөрмәдем. Монда Кипрда да күп, ә-ә, җир бар, йөн, монда тау түбән инде ул, таву- тау да бар, анда шуннан, менгәне- менгәнебез юк безнең... ә-ә, юк сәяхәт итмим.

Мин үзем шәһәрдә тудым, шәһәр дә яшәдем. Ә-ә-ә, ә-ә, әбием, дәү әнием шәһәрдә яшәде дә. Минем авылга кайтканым бар. Бер тапкыр апабыз, ә-ә, иренә, ә-ә, кияүгә чыкты, һәм алар авылда яшәгәннәр иде, менә шулар белән бер... ай булган идем мин. Ә-ә, җиде яшьтәме, сигез яшьтәме авылда. Ну, алай, аз яшәгәч, белмим инде мин. Хатынымның ул, әти-әнисе авылда яшиләр. Хәзер без кайтабыз аңага, елына ике-бер теге. Ә-ә-ә, минемчә, авыл тормышы әйбәт була ала, бик эшчән теге кешеләр. Кешеләр бөтенесен эшли алалар. Ә-ә, әмма мин шундый кеше түгел. Мин.. шәһәрдә туган кеш- туган кеше. Миңа алар якынрак. Менә хәзер без яшибез үзебезнең өебездә, ә андый үзебезнең өебез, ул безнеке түгел, квартира түгел дигән сүз, ә-әм, авыл дип атыйлар. Бу, ә-ә, җирне, әмма авыл түгел инде бу, монда бер дә хайваннар да юк. Монда бөтенесе бар, цивилизация дигән сүз. Ә-ә, сулар, ә-ә, утлар, бөтенесе бар, интернет тота. Менә уж, шәһәр инде.

Ә-ә-ә мин бик күп футбол уйный идем, мәктептә укында, ә-ә әммма <noise> болай мәктептә генә уйнадым инде, йөрмәдем мин ә-ә-ә шул ... тренировкаларга. Ә-ә хәзер зур үскәч әз генә теннис уйнадым мин, шуларны яратам, чыннан да шул ярата б- ярата идем. Ә-әм. Әйе. Менә болай.

Интернет, ә-ә... интернет бик мөһим инде хәзер. Ачта интернетта, ә-ә, бөтен, әһә, өйрәнү, бөтен яңалыклар, аралашу - интернетта үзе. Ә-әм, интернетсыз, шулай.

Ә-ә, Идел елгасы - безнең регионның иң зур елгасы, әмма Каманың бугазын күргеч, ул, ә-ә, зуррак дип тоела. Һәм, ә-әм, менә шунда баргач күрәсең инде, нинди зур ул елгалар. Ә-ә-ә, тарихны тыңлап, ә-ә-ә, бу и-, ә-ә, икмәк турында, ничек икмәкне сатканнар икән Европага, бу Волга елгасы бик мөһим... икән. Һәм шунда күп барганым юк минем. Анда йөзмәдем мин. Ә-әм, гадәттә минем, ә-ә-ә, күбрәк Алабуга якларына барганым бар. Анда Кама елгасы. Менә шуңа күрә, әйтсәләр, ә-ә, Түбән Новгородмы ул, Тверьмы ул, Самарамы ул - бөтенсе Идел елгасында, шуларны мин күршеләр дип таныйм мин.

Минем үземнең менә ә-ә чын дусларым күп түгел. Ә-әм әммә шул булган дусларымны мин ә-әм минем югалтасым килми. Ә-ә миңа аралашу бик мөһим. Ә-ә вакыт булмаса да, тагын бер ә-ә-ә аралашу шансы булса, мин аралашырга тырам. Әйе. Ә-әм. Бик зур урынны алмый инде ул. Эшең мөһимрәк, гаилә меһимрәк. Ә-ә әгер дә вакытым булса, барырмын, сөйләшермен.

Хехе, мин манты яратам һәм өчпочмак. Боларны ашар идем һәр көнне. Үзем, хәтта үзем дә өчпочмак пешергәнмен бугай. Әле беш... биш данә калган, ә-ә-ә, морозильниктә, бозгырткычта (ничек татарчасы, белмим). Шуны алырга да, пичкә куеп пешерергә кирәк.

Әйе, өстәл уеннарын күп уйнаган идем. Әле монда да өстәл уеннарым бар, әмма, уһу, ике ел, өч елмы уйнмаган идем мин... безнең улыбыз тугач. Ә-ә-ә, ун ар- ун, минемчә, өстәл уеннары ул... а-а-ам, дуслар белән аралашу өчен, вакыт үткәрү өчен, бик... бик, ә-ә-ә, кызык.